<hesitation> ja xuunuundo naaxee <hesitation> kaxi ku inando te xiidin <hesitation> káxiti horre <hesitation> vaj ñaña kodi io jakutniuni'inindo naja nde'eati te horre ya'a in ayiiri te ja kutniuni'inindo mudo ja kaxiti yuunka nuu kutniuni'inindo <hesitation> a te io tee kiiyi kuya'atnii kodi tnaá jakutniuniínindo naaxee kaaxiti xi yiidin kaaxiti kaaxiti naju jan de'eati najkuja vaaxi niuu io <hesitation> intexiinitetenu ña'a kodi xiidin káxiti.